Chollel je durata be Jemma kanjum woni duujiire, ko waɗi ɗum vurtaata be Jemma bo ngam be naagae cholli luttuɗum to laari ɗum be naage ha yaasi accataa ɗum tokkan haba be maajum ngam man yiɗa vurtugo be naage se be Jemma, be Jemma cholli man pat nasti ɗon ɗaana.